Ia, ampiasan̈a tavoanginy divay amin’ny bosoa àby àby io zen̈y, apetaka amin’ny misy raha karà marinitry mihodikodin̈y àby zai baka zio. Atrôfôtrô amin’ny rakon’ny tavoangin’ny rakon’ny tavoangy io zen̈y zo idivay àby io. Aviô amizay antsoritin̈y manonga aminjay aviô na atao mihodikodin̈y manonga zen̈y raha io.